Na akta yomen tyz na beret lozomen neo ziemka jwa'na mbeske lomen ziemka jwa'na narax ndyakmen pa naxtemen tyz palad mblinumen mdinmen thi men nakap ndodismen xis men men mblosmen men ndoxkuamen kuen xis men o mdoxkuamen dis xis men o mxobna dis xis men ndob niney ndob yaney che nak xaba che nlixey che cheja mbina nxaknuxa cheja xagot nchaknuxa cheja nyaxa cheja ndoxa cheja plopa re jwa'na mdoxkuamen xis tamen, mbay tyz thi wiz na- na akta yo nawue tyz ngakana o tyz po mtatya mkibla chanmen o mbijla mena o mda thi jwa'n thi jwa'n narax plopare jwa'n narax narax mblinumen xa na bered lozomen na yo buenta lozomen tyz popa mnemen jwa'n narax ndo limen mbay na bered lozomen jwa'na naze ze nakap ndyak numen zabay thi bla jwa'na nzo yek la naxtemen thi bla xabya nlymen liga chokuan kuan nly ngoliney taja liga nzo roamen men bere lozon mblimen xap liga kuanliy mbliney mkeney na kuan mdinaxana plota nchabna na na kuan liy mkuinun xa kuan liy mdan kuan liy mdejna yakun kuan liy mxana disba na nzo roamen liga mbere lozon men chap lozon pues mbere lozomen per men na nchapta lozon a jwa'njat ndoly men jwa'njta ndolymen na lud na ndyaktamen tayia narax jwa'n mblimen liga narax jwa'n ndolimen jwa'naza mbesna na kata yomen lo izyire tyz nabared tozomen tyz na jwi'dmena narax nak thi jwa'n mblimen- mblinumen tamen mblinumen jwe'zmen mblinumen xudmen mblinumen xnamen mblinumen xinmen mblinumen za men mblinumen re men nlinumen per ziemka bere lud lozomen naze par tayal nawue yomen mawue yo lozomen mawue tyakmen naxtemen